Phaȝimi ɗhimmi yamba ninengi phani ghimi yamba a yhukhi phaȝii ɗhimmi yamba ta shakri ɗhing ka yamba niki wɔȝii ɗhimmi ni ti mina ȝimmeno niri niri wɔri ministry ni dhimmenɔ because phep danuwa no wo nikam ka the yamba ta teimekyenɔ ta ɓhalleno ta phep phida wɛ ti siino yam ta ɓhalleno yamba ar wɛsheng wanye tata tuptra ti sina ta temikyen, phep <hesitation> yamba ɓhughapg wɛ tatainonta ghai ar wɔsi tuinɔn koh ɓhummi miya ya nyanghinti kung phg yamba wɔu ta miye kiri mengi yi nɔ nyanyhin yamba ar washenin because rutɓo nɔ mhonni ka sii kerie ta ghap cewa a tallei ni lani ar washeno yamba kuma ta bhani phep kwukkoȝun nita ɗhimmini ka tei bhg khiȝii ta ɗhimmeni ba rutso phzɛlgw, Khere ar-ari ari ɓhanehgho amma wo khiȝii ta ƌhimmeniwɛ kiri yhi kiri ɗhimmeni ka reltso mhonni ka talla ghoka yambaii sin an kyirani am ɓhallehgho kuma ta ɓhalle gho pheb wɛ ƌhighi to ti pheɓhe yamba phennoh yambamenne an ghap kumunni phep munn mun khinig kere kuma khimun <hesitation> yamba kuma nisin murri ƌhimmi ƌo mu ƌhimmi ɗo ka sgmmohni ka rudso mhonni murri ƌhimmi ɗo murri ɗhimmeni pheb wɛ ɗhita damemun keri ɗhita kirani ta phalle mun yamba ka an kiremun phep koh wuni ko whuni ka pheɗi ko ka phikki ko ka kilui meng wɛ gho ari rha ɓhoki yaa summoh ni yamba ko woni menjiwɛ gho yamba ɗan ghaga kere minente ang ghag kumun te gheg kumun khap ari washemun ari washuri wɛ te wɛmun kowoni. Amma ɓho khiȝii ta yuwani ka rutso pheɛla yamba ari khireghoma bate bhalleghoni bhg khiȝii ta yiani ka nyanghig yamba ari kuire ghon ɓalle bhalleghon yamba kei fah mhonni kon ti tohn khireghi koh kowani phomun ti ku phebhe kei yamba kirighi koh ku ghagheni yamba khirighi khi ɗhimmeni ka rutso mhonni yamba khirighi ko ki yu wuni yamba kuirighi kyere khegho kye kuma khini ta mun mu ɗhitti ɗhimmi yamba yambe eleku nini te ɗamu sii yamba ni ɗamun mu mu shiɓhani a khuɗun mun phep mun ti ku pheɓhe kei toh ku pheɓhe kei ɗhakklahni ɛlɛnkhu ɗhimmi ɗoi an tummi kai ke sii shi kuuȝui mannag bhag mun kuma mu ghagh mun te kimun wɛ khiɗam ɓnang ɓhg mu yo ka talla muba yambai ker taki remun <hesitation> sun kuma ɗita ɗhimmeni takata <hesitation> ka summohni yamba ni wɛ ȝun. An ghi ȝi wo yamba a menoh ka khuɗi siinin yamba yamba lawhemun nisin wɛ lawhe manti ku pheɓhe ke kaap yamba ni ɗamun yamba kye khiri ghi phoni konong ti ku pheɓhe ko woni wɛ ka teephoh yamba khirighi ko wuni wɛ ka teepoh ko wuni ko kigho paaro ka ya kokiyo paaroka ɓhang yamba khirighi mun mune tei amɓhalla sii khere khirighi ni sosai <hesitation> yamba kuma a laamunig a ni laamun belletene mun teɓi muna laamun ani lamunin sii munan tei ɗaamun mu munag ni siiphani mɔta yamba, ni laamun ai ɗa we ɗakkub ɓhomi ni nita ɓhani kuphebhe kei ma elenkhu yamba da phegru da phag phegru ɓhɔmi yamba ni sheghep sosai mun mun ma ghakig toh ɗhimmi ɗi wo mu ɗhitafuwa ni kye shine mini tei gaskiya wɛ yamba koye mun ta ma mu yui ka summohni summohni kye. Ni somoni we muri we koho to bho aka somoni yambam, mwari we kokhon, bho ka deto ye we wo ka deta yuwani yi ka somoni, ho wuni wo ka yeghi yi ka somoni ko wuni to ku pebe kheyi ye ka somoni khere fa kireghon kuma mengon, kama anghe go bukata, kuma khere fa mun mun we mu menji yamba ke a an tumin, yamba khere damun, yamba kumatata mur mun peb wa mu menji yamba kuma ta menemun wo mun dimou yamba kuma tatata meni, yamba, ta munomum tiya somoni ma yamba baimkemu, kumo ta mun mun wo mun yau ka somon moni yambo damun, yamba menente damun, mwa kadim yamba damun, a kudmun khere mengemun, mengemun elenku yamba kheyi a an ballam kiriji ko ton. Ko wuni paro wo mu you yambo kiriji yamba ari kiremun yassai mun daklo wei fe yamba bho mun dakklowe ti yamba ari kere monim amma bho mu ya weni tya somonin moni khere ta krina ta anghemun bukatamun yamba ta kere mun toh anghe mun bakatamun kuma, yamba ni sin wota munmun wo muri anyhon bukafamun peb wo mu meni bho mu ɗemeni khere ta anghemun bukatamun bho mun yi we ma dimi yamba keyi muri demeni fa ka rotso monni, mwari ɗemeni ka wasani because khere kopo ɓang ke. mu ɗimen mu ɗimen ka gaskiya, ko damuwa wuni, yamba fa anghemun ko wani wo mun menji ta anghemun we wo mun womni ka fem kap bho mun ɗimmou khere fa munmun yamba ke a an bhallam, khere kiriji khere kiriji, unintelligible paro wo mu you ka yok kiri ji. Payo wo mun yiji ka ɓang kiriji anghije man pok wo mari bebin we khere ari kirinam anghi mani we wo muri nenene to pidini we khere ati anghemun gamba keyi yamba buɗa, yamba kubi yamba ko we aro yijeji yamba minante menbhue mun peb. mar dimina, mari yonin ta meni muri konkoslaya fa ap pomna peb ni si an yuwani toh mari yi wuni akka somonim? Ko wani wo muri yi ka somoni, ko wani wo muri ka somoni ko wani wo muri ka somoni kisi ne ke ni godou yamba, ni yamba ke pengdeno tya pidda, ɓa ani yambam? Da niri murou amma yamba yamba kei, yamba bhude, yamba bhude, mu godou yamba mu godou yamba mu godou yamba because ma abang kunim? Da niri womnim da niri murou tun na digum ma, da niri murou, amma yamba you poroni walsa. Khere kayu yo poro ti kunon ni digi bemi mani debo n ani papmeni sosai ni pameni yambo wosano nipaw ɗo <hesitation> ma alan kunim ni si an muno wokina nisi son muno sadi nisi an muno ko woni woni minri boni dumbni ni weji yamba mensano ni godoo ma sim angije miya wota munnum dano ar munon nanu ari munon, aji ge miya a tumon tiya tallasum peb angiye miya ko muni amma tiya somoni yamba niri sunna ni domi do ka somoni niri kuna ni dimi do ku somonin niri yi foro ko somoni ko wani ka somoni toh, ni sodou sosai nipameni ni pamou yanda wo khere yiseno angige miya wo khere yiseno angige miya wo to yenom ko danom ko dano dano ari ye nom nano ari yenom, ma genano konong ari yinom kadunsi monni an anyenom yamba mo khero waki kui. Ma wakhi kyai pida sinoma phada ti somoni peb wo ni dita domani tah ni dita pameni ko pari wukeno wo khere mangenon ka sadi ka wani na demenim nayi man mani wem ko ɓahim bada ya rotso wo khere mungheno ni godou eh ko wokina ma yamba ballemun ma ballemun midilo dem ni bha khere ballemun ma monsi nina khekeyim ko wani lenya tito yuwani munma munyu ko wani ni tita demmoni aka ɓanyim akamaniwe nisii kausoi woni dita dimmeni mi khere mano ɓang ma khere mano tarmako elhenku simɓanon khere pa ni nemmeni ma mamou khike elhenku wakhina wo khere mungheȝun ni godou ni godeni sosai elheku ni womni ka banghimni womni ka mani wam. Manni wɛ wɔ ni yehbikhikeini munni ni wummna ka tei sai godiya wo niri munni ni phammoh ni phammeni sosai ni phammoh sosai ni phammeni sosai ni phammeni ma yamba whakkyeni ɓhag ku phebhe, bhɔmi bhɔ asi a nhug anhuj ahhug an ɓhallemun nishihn sih yamba nisah an bhallemun anghizii manni anghiziima nni mu mu ghoɗa sosai mu phammoh muphammoh <hesitation> ku phebhe mama ɛhɛlenkuhima da ɗhakkulɔ phep ku pheɓhe phebhe ɗhakkulɔlenku <hesitation> tuku ru lenya mayi woni we memme ɗhi taya wani phep elenhkhu ku ni yamba mu ta ɗhimmeni kullum mu ɗhita ɗhimmeni ma kere ka washemu makere yhin mun te mako temako mhonni ni ni ɗhita ɗhimmani ti phini phari yamba ma shigaba ɓhɔmi wɛ ni ɗhita teɓhebei ta ɗhakkhina ne nari nari chanji addini, Addinino mhonni ni ɗhiti dhimmi ɗono elehkuni ni ɗhita ɗhimme ni kullum ɓho ni ni illow niri ɗhimmi ɗo ni ɗhimme ni kullum ɓhoni ii ni illg niri ɗhimmi do ni ɗhimme ni niri siina ni ɗhimmeni ka sammohni yamba yamba wo kere kere you hallita ka mummu toh aghewo muritehbhi yamba mu ghoɗo mu ghoɗo ka wo ka mhu kghemun mughoɗo ka mu mughemun sosai mu ghoɗo